Sul olõs külh kimmähe puhkust vaia. Sa näet nii kahvadu vällä, ja väsünüq, ja silmi all ommaq suurõq potisinidseq kotiq ja. Sa piät külh kimmähe puhkust võtma. Nädälis vai lausa katõs vai kolmõs.